Me tamau tafisa tura mata sa ira, boluk satu kali fisa. taruk nini kalakuang a tei mo tawei tafisa tura i tatokun laminora, ni kalakuan a, ni keluarga si, tarus ni diri ra. Le bisa tafisa boluk bua fisa abis ira fitengal tutu lekan tafitotik ira paki tei. Orang tutua si dakuk, me tamau tafisa utra nini mata si ira, tatokun gafifin boluk cuma tarikat nini mau leman tafisa ata tatunggu tafitengal. Sebab sa tu sa taruk lamino nini tei, me sa tu sa taruk lamino nini ira insya allah ira sampe tamata kena, ta minlen loka ira tafitengal jatei. Me tamau tafisa tura mata sa ira, taruk laminora tura ni kalakuang a Sabab mi safita tura i, nawei gafin nai kita kasai tei. I nawei gafin tu nina baba, halik, kakali si ababis, sebab kila mungguru ira me nini susa sa doran nai tawei si mancia tela musti nawait si. Ninan baba si dakuk bail wawina ra ira, dokun laminora fua, susa sasat iwa wawina ira fanora baban laminora garatak boluk fisa tura i boluk. Me wawina sa fanora baban tei, mole naminora gafin berati ma i. sabab wawina fanda ira le leman natokun nini baba, halik, kakali si ira, mana isik ababis bo mari nini diri a waluk. Sabab wawina si dagafin te dagaratak, kita le ta atur si. Tasabi tura si, tafakalas si, supaya fisa bua ira boluk dafitengal tura nina baba, ketan, dauk si boluk. Sebab mancia si wida ira ngasan dafisa mole firesi tetew ra wekan tuku. Inai dafiresi tura di urana si loka inai dafitengal tura di ketan, di dauk, si, wida waluk dafitengal tura di urana si sampe sa datotik sa. Ira le nawali nai mancia ira, mancia ira bot dafisa tei fua ira gutan fi sei fua. Carita sa i nai aku fun, nugu dauk a nafisa tura nugu toi wawina sa le selama iwa ri roti dafisa di anak roti. Mole si sanang tura aku tei, karena <hesitation> urana ra ni kalakuan a pake tei. Narongan aku tei, le aku waluk kurekat ni mau ra wawina ra narongan aku tei, ku kuk nai nugu mama leman i tura si le datur di hal-hal si tura di anak si loka me aku ku suka kufakalas si tei loka.